Punna nakke to isse menurutku iyya injo nu nikuanga akkuliah penting, kah kulle tokki isse tambah-tambah ilmu, namapa rie to isse nikuangang julukanta sarjana, abangga-bangga to isse tau toa iya, manna to naung jamanna totoa iya misal lampai intu mae pallu golla ejaka, atauka pakoko ji, mingka bangga to i injo anua keluarga iya apalagi tau toa iya punna rie anakna sarjana na punna ritte jama-jamangna tau toa iya tala sikura-kurannaji, kan injo punna kuliahki lohe keperluan, nasanging doi na doi, na pakua to ji injo naung jamanna tau toa iya, tapi ladikurami i, punna misal rie niatta la kuliah nah sungguh-sungguhji taua na penting memang injo, rijalanimi saja, haggengta to injo sukses, sempat kulle ji i ri anu, ri angka derajatna tau toa iya, nakke njo todo pole nakutakkaliri akkuliah, karna doronganna totoaku, nu memang arra a nitte anakna sarjana, nampa kulle todo ngangkai derajatna injo to toaku sipa rua, <hesitation> injo punna kuliahki kulleki nguppa jama-jamang nu haji a, nu sesuai to njo jurusanta, tapi biasa to iya punna rie tau pakkuliah i. Rie jama-jamangna anrena sesuai rung jurusanna, tapi setidaknya kulleki lah ambanggakangi tau toata, injo todo pole ambang loeki kuliah kah lohe urang, kan lohe sise-sissetta tania ngkua injo-injo to mo naung uranta, punna akkuliahki iya anre namengenal tawwa jarak-jarak urang punna arrakki siurang, nu lere-lerei kampongna, nampa pole nakke akkuliah a ka memang pangaiangna to toaku.